اي أكتر شهر حر عندنا ، أكتر شهر حر عندنا هو شهر سبعة أو ستة سبعة تمانية كمان وتسعة بقى بتبدي تحن شوية بس سبعة هو أكتر شهر حر هنا ، بتبقى الجو فظيع بصراحة ، أكتر الاشهر بقى برد عندنا ممكن <hesitation> بداية بقى من شهر اتناشر شهر يعني اتناشر وشهر واحد خلاص بقى الدنيا بتبقى تقريبا أكتر وقت بيبقى متلج ف السنة كلها هي شهر اتناشر وبيبتدي برضه من شهر حداشر أواخره كده ، بس الأكتر برودة <hesitation> يعني بعد نص اتناشر لأول يعني واحد كلها بصراحة يعني واحد كلها بيبقى برد جدا ، أكتر الاماكن رطبة عندنا هي أي مكان فيها بحيرة أو بحر أو نيل ، فدي أكتر حاجة موجودة رطبة عندنا ف المكان هي الاماكن اللي فيها مسطحات مائية والأماكن الجافة مثلا زي ال <hesitation> صحاري بقى يعني مثلا عندنا صحراء غربية شرقية مش عارفة ايه ف اكتر اماكن عندنا فيها جفاف هي